Andrés Ingi Jónsson sagði sig í dag úr þingflokki Vinstri grænna vegna ágreinings um stjórnarsamstarfið forsætisráðherra segir þetta ekki koma á óvart en furðar sig á gagnrýni hans á aðgerðir í loftslagsmálum sex hafa verið handteknir í Namibíu í dag í tengslum við

þeir verða leiddir fyrir dómara á morgun kosningarnar í Namibíu hafa ekki alls staðar gengið hnökralaust í dag fyrirhugaðir kleift að fjölga þó að ókeypis sé í strætó á Akureyri kjósa íbúar að nota einkabílinn og segja það bundið í vana yfirvöld í Albaníu hafa lýst yfir neyðarástandi í þeim borgum sem urðu verst úti í jarðskjálfta í fyrrinótt minnst tuttugu og átta hafa fundist látin lausn er í sjónmáli sem gæti tryggt

á Fáskrúðsfirði lögleg heimkynni í bænum þær hafa glatt íbúa þar undanfarin ár en í óleyfi og að óbreyttu þarf að fjarlægja þær gott kvöld Alþingi samþykkti nú undir kvöld fjárlög næsta

árs það var hart tekist á í atkvæðagreiðslunum og umræðum um þær Sigríður Dögg

að ástæðurnar væru útlendingamál og aðgerðaleysi í loftslagsmálum

töluðum við hann í dag þegar okkur greindi á um atkvæðagreiðslur í stærri málum eins og

Sigríði Andersen á sínum tíma þá tókumst við dálítið svo í smærri málum líka var það þá fleiri en þú sem voru á ákveðinni skoðun við höfum ég get eiginlega ekki verið að ljóstra upp um skoðanir einstaklinga í þingflokknum ég ætla bara að segja pass en þú getur kannski svarað því hvort þú hafir alltaf verið einn um þá skoðun sem þú varst ósammála öðrum með nei nei við erum kosin af stjórnmálaafli sem hefur skýra stefnu í mörgum málum

oftast sömu sýn á málin hvað er næst hjá þér nú er bara að finna út úr því hvernig maður hagar sér sem þingmaður utan þingflokka

hvernig maður vinnur innan þingsins kemur til greina að ganga til liðs við annan þingflokk Samfylkinguna til dæmis nei aldrei nei ég var kosinn af atkvæðum Vinstri grænna og og ætla ekkert að fara að færa þau yfir til annars flokks við ræddum líka við formann

núna en auðvitað hefur það legið fyrir frá upphafi þessa kjörtímabils að Andrés var andsnúinn þátttöku okkar í þessari ríkisstjórn þannig að í sjálfu sér kemur þetta ekki á óvart óttastu að fleiri gangi úr þessum flokki ég hef í sjálfu sér ekkert heyrt um það ég veit það

verið mjög góður andi í Vinstri hreyfingunni grænu framboði allt þetta kjörtímabil hann nefnir sérstakleg

loftslagsmálin ég er auðvitað alls ekki sammála því sem hann segir um þau því það er auðvitað engin ríkisstjórn sem hefur gert jafnmikið í loftslagsmálum á jafn skömmum tíma og sú ríkisstjórn sem nú situr undir forystu umhverfisráðherra Vinstri grænna sem hefur staðið sig frábærlega ég meina fyrir mér er þetta bara þannig við erum í ríkisstjórn þriggja ólíkra flokka það að

sjálfsögðu tekur á og krefst þess að fólk leiti lausna hugsi út fyrir rammann sættist á það að stundum erum við ósammála um mál en leggjum líka mjög mikið á okkur til að ná sameiginlegum lausnum það hefur bara gengið vel

héraðssaksóknara í gær um það vita það allir að það var

hjá ríkisstjórnarflokkunum hæstvirtur forsætisráðherra reyndi að koma til móts við óskir og beiðni héraðssaksóknara í

gær um aukin fjárframlög en hvað gerðist það eru komnir undanhaldnir liðir og það þarf að ramma alla liðsmenn inn í eitt og sama formið það þarf að hafa aga á mannskapnum þetta er ekkert annað en útúrsnúningar um aðferðarfræði hér af hálfu ríkisstjórnarflokkanna ég fæ ekki betur séð af orðum hennar að hún hafi fullkomlega ímyndað sér einhverja atburðarás sem á sér ekki nokkra stoð í raunveruleikanum og verður að taka málflutning hennar út frá því sjónarmiði þessi ræða sem háttvirtur þingmaður flutti hérna ég er yfirleitt ekki sá sem tek stórt til orða í umræðum hér í þinginu en þessi ræða var rugl ég veit ekki hvort ég ætti að eyða orðum á háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson kallaði rugl ég ætla að gera það samt vegna þess að hafi verið panikk í ríkisstjórninni þá hefur alveg gleymst að láta formann Framsóknarflokksins og samgöngu sex manns sem lögreglan í Namibíu hefur leitað undanfarna daga í tengslum við Samherjaskjölin voru

þar á meðal eru þremenningarnir sem kallaðir hafa verið hákarlarnir mennirnir verða allir leiddir fyrir dómara á morgun fyrrverandi dómsmálaráðherra James Hatuikulipi sem hætti sem stjórnarformaður

í síðustu viku

sem sagði af sér sem sjávarútvegsráðherra

segir að þeir tveir fyrstnefndu hafi verið handteknir á búgarði í morgun

segir að hægt sé að halda mönnum í fangelsi í tvo sólarhringa án þess að þeir séu leiddir fyrir dómara forseta og þingkosningar fóru fram í Namibíu í dag og

lokað nú laust fyrir klukkan sjö kosningarnar hafa ekki gengið hnökralaust fyrir sig og margir þurftu að bíða lengi eftir að fá að kjósa kosningarnar í dag eru þær mest spennandi í sögu Namibíu slakur efnahagur og spillingarmál nú síðast hafa aukið óánægju almennings með stjórnvöld líklegt er að það setji mark sitt á kosningarnar löng röð myndaðist víða á kjörstöðum í dag enda var búist við góðri kjörsókn forsetinn Hage Geingob greiddi atkvæði snemma í morgun hann sagði við fjölmiðla að því loknu að hann hefði lagt sig allan fram í kosningabaráttunni ef hann tapaði þá yrði bara að hafa það hann væri lýðræðissinni og gæti tekið því um ein komma þrjár milljónir

eru á kjörskrá búist er við að helsti fái töluvert fylgi frá ungu fólki enda er atvinnuleysi um fjörutíu og sex prósent meðal þess almennur efnahagur hefur líka verið á niðurleið samkvæmt fréttum hafa kosningarnar ekki alls staðar gengið þrautalaust á nokkrum stöðum hafa komið upp tæknileg vandamál með vélarnar sem notaðar eru við rafrænar kosningar ýmist eru þær of fáar eða þær hafa bilað í einu

tilviki gáfu þær frá sér hljóð án þess að vera en það á aðeins að gerast þegar atkvæði eru greidd þessi vandamál hafa orðið til þess að margir hafa þurft að bíða klukkustundum saman eftir að fá að kjósa Hallgrímur eru komnar fyrstu tölur frá Namibíu hefur ekki gerst enn

ekki hvers vegna hvort það

farið heiðarlega fram

flokkurinn hefur nýtt sér það að

umhverfisvænir strætisvagnar verða keyptir nái frumvarp um skattaívilnanir fram að ganga framkvæmdastjóri Strætós segir að flýta megi orkuskiptunum í

hefur verið samþykkt í ríkisstjórn ráðherra stefnir á að leggja frumvarpið fram á Alþingi á næstu dögum og vonast til að það verði afgreitt fyrir áramót í því felst að virðisaukaskattur verður felldur burt af bæði

þá verður framlengt lagaákvæði um niðurfellingu virðisaukaskatts á rafmagns og vetnisbílum

bifhjólum virðisaukaskattur mun að nýju leggjast á bíla sem ganga bæði fyrir rafmagni og bensíni eða dísilolíu árið tvö þúsund tuttugu og eitt þá verður virðisaukaskattur endurgreiddur af bæði efni og vinnu við uppsetningu

sem nota eingöngu metan metanól rafmagn eða vetni sem orkugjafa við fögnum þessu langþráða skrefi þetta breytir ýmsu við getum væntanlega keypt fleiri og hraðað orkuskiptunum þetta eru dýrari vagnar þannig að allar svona ívilnanir eru vel þegnar við höfum verið að kaupa vagna fyrir um þrjú hundruð milljónir á ári við stefnum að því að kaupa fyrir

á næsta ári þannig að þetta gæti þýtt hátt í tvo vagna aukalega og vagnar Strætós eru alls hundrað og sextíu Jóhannes vonast til þess að tíu

verði keyptir á næsta ári ef þetta gengur eftir þá verða tuttugu og fjórar

síðan erum við með þrjá

og reyndist bætist einn metanvagn í hópinn í lok árs

orðnir tuttugu og átta vagnar þrátt fyrir gjaldfrjálsa strætisvagna og stuttar vegalengdir

á Akureyri þar eru nú sjö hundruð fólksbílar á hverja þúsund íbúa bæjarbúar segja notkun einkabílsins hafa orðið að vana á Akureyri búa rétt rúmlega nítján þúsund manns samkvæmt tölum frá Samgöngustofu eiga Akureyringar rúmlega þrettán þúsund þrjú hundruð fólksbíla það eru sjö hundruð bílar á hverja þúsund íbúa í gögnum Samgöngustofu er fjöldi bíla skráður eftir póstnúmerum til samanburðar má sjá að í hundrað og einum Reykjavík eru sex hundruð og þrettán fólksbílar á hverja þúsund íbúa Evrópusambandsins Eurostat birti nýverið tölur fyrir árið tvö þúsund og sautján um fjölda bíla þar má sjá að Lúxemborg trónir á toppnum með sex hundruð og sjötíu bíla

hverja þúsund íbúa Ítalía kemur svo þar á eftir með sex hundruð tuttugu og fimm fólksbíla almenningssamgöngur eru sannarlega valkostur fyrir bæjarbúa á Akureyri er ekið á sex strætóleiðum alla virka daga

helstu leiðum um helgar notkunin hefur samkvæmt upplýsingum frá bænum dregist saman síðustu ár en til stendur að uppfæra

á Akureyri er ókeypis í strætó hann gengur frá hálf sjö á morgnana til ellefu á kvöldin en nýtingin hún gæti verið betri en hver er ástæðan fyrir þessari miklu bílamenningu á Akureyri ég held að þetta sé vani eitthvað við erum alltaf í tímaþröng og ætlum alltaf að reyna að komast sem hraðast á

ekkert hjólandi sko í snjó og ófærð ákveðin vani

til að minnka bílanotkun þarf ég líka aðeins að skipuleggja mig betur við getum labbað miklu meira og við getum sleppt þessu sko og bara drífa í því framkvæmdastjóri Orkuseturs segir erfitt að segja til um ástæður þess að Akureyringar séu svo gefnir fyrir einkabílinn er er raunhæft fyrir Akureyringa að bara hreinlega lifa bíllausum lífstíl

vera svona djarfur þannig að ég svona hef reynt að minnst tuttugu og átta hafa fundist látin eftir öflugan jarðskjálfta sem reið yfir Albaníu í fyrrinótt um sex hundruð og fimmtíu slösuðust í skjálftanum og ríkisstjórn Albaníu hefur lýst yfir neyðarástandi í borgunum sem urðu verst úti ríkir í Albaníu í dag björgunarsveitir hafa unnið bæði nótt og dag að því að bjarga fólki úr rústum bygginga sem hrundu í hann var sex komma fjórir að stærð og honum fylgdu hundruð eftirskjálfta leitarhundar hafa aðstoðað við að finna fólk í rústunum tekist hefur að bjarga minnst fjörutíu og fimm á lífi óttast er að fleiri lík finnist við leit næstu daga jarðskjálftinn skildi eftir sig gríðarlega eyðileggingu og borgirnar urðu verst úti fjölmiðlar í Albaníu greina frá því að í einni fjölskyldu í

líkhúsi spítalans þúsundir þurftu að gista í tjöldum í nótt forsætisráðherra Albaníu heimsótti

hann sagði við fréttamenn að ríkisstjórnin væri að vinna að því að koma fólki sem missti heimili sín í öruggt skjól enda

kalt til þess að sofa í tjaldi á þessum árstíma

formlega forseta leiðtogaráðs Evrópusambandsins sem og þá sem hún hafði valið með sér til að skipa ráðið það tekur formlega við völdum á sunnudag í ávarpi sínu til Evrópuþingsins sagði Evrópa ætti að vera leiðandi í stafrænu byltingunni þá hyggst hún meðal annars koma saman evrópskri landamæra og strandgæslu og breyta Europol í eins konar

en megináherslan verður á baráttuna gegn loftslagsbreytingum þar sem meðal annars á að tryggja fé til að minnka notkun jarðefnaeldsneytis Fjarðabyggð hefur hótað því að beita eiganda um þrjátíu

á Fáskrúðsfirði þvingunarúrræðum en vísar því á bug að til standi að aflífa fuglana byggja þarf kofa fyrir endurnar ef þær eiga áfram að vera bæjarbúum til yndisauka þær gera alveg heilmikið fyrir bæinn við erum búin að hafa

síðastliðin ár hérna koma

fjölskyldurnar og gefa þeim brauð og njóta útiverunnar Óðinn titlar sig

er frosinn halda þær sig á leirunum við sjóinn og þá gilda reglur sveitarfélagsins um fiðurfé frestur sem eigandinn fékk til að byggja þeim skjól er runninn út í upphafi var sótt um leyfi árið tvö þúsund og sautján

að hafa endurnar yfir sumarið en það rann

um haustið og það leyfi hefur ekki verið endurnýjað en það eru samræður í gangi á milli fulltrúa sveitarfélagsins og eiganda fuglanna um áframhaldandi veru þarna ef hægt er en við verðum náttúrulega að gæta að hagsmunum dýranna líka og byggt þeim skjól okkar von að Fáskrúðsfirðingar byggi fuglunum skjól ekki náðist í eiganda fuglanna en í farvatninu er

á Fáskrúðsfirði ég geri bara ráð fyrir því að það verði ágætis aðstöðu fyrir endur á en það er alveg ljóst að þær eru að fara

héðan og þá að veðri það verður áfram bjart og í kvöld og nótt og kalt í veðri einkum inn til landsins þar sem búast má við tveggja stafa

á morgun verður vindur vestlægari og þykknar smám saman upp og hlýnar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

Portúgalinn var afar ánægður með boltastrák í viðureign tottenham og Olympiacos í meistaradeild Evrópu í

ákvað að skjóta úr þröngu færi gegn Madrid í gærkvöld og

vandaði aðstoðarmanni sínum til átta ára ekki kveðjurnar á fyrsta fjölmiðlafundi sínum eftir að hann tók við sem landsliðsþjálfari Spánar Andrés Ingi Jónsson sagði sig í dag úr þingflokki Vinstri grænna vegna ágreinings um stjórnarsamstarfið forsætisráðherra segir þetta ekki koma á óvart en furðar sig á gagnrýni hans á aðgerðir í loftslagsmálum sex

hafa verið handteknir í Namibíu í dag í tengslum við þeir verða leiddir fyrir dómara á morgun kosningarnar í Namibíu hafa ekki alls staðar gengið hnökralaust í dag fyrirhugaðir

gera Strætó kleift að fjölga þó að ókeypis sé í strætó á Akureyri kjósa íbúar að nota einkabílinn og segja það bundið í vana yfirvöld í Albaníu hafa lýst yfir neyðarástandi í þeim borgum sem urðu verst

úti í jarðskjálfta í fyrrinótt minnst tuttugu og átta hafa fundist látin lausn er í sjónmáli sem gæti tryggt

á Fáskrúðsfirði lögleg heimkynni í bænum þær hafa glatt íbúa þar undanfarin ár en í óleyfi og að óbreyttu þarf að fjarlægja þær þessum fréttatíma er lokið nýjustu fréttir má alltaf finna á punktur is og við minnum á að hægt er að horfa

og hlusta á alla helstu fréttatíma dagsins í RÚV